<noise> Haala Farance kam, ko waɗantam to ɓernde, kanjum woni huunde ko ɓe mbiyata joy de vivre, joy of living. Ɗoo kam, seyo ɓe watta, nden mboo, ɓe waɗan koo ɗume ɓe yahan estramayel, gam ɓe waɗa raayuwa ɗum na garta.